Tirnoqlarni xavfsiz kesishda tirnoqlarni iliq suv bilan yumshatib olib, keyin ularni tirnoq qaychisi bilan to'g'ri shaklda kesish kerak. Burchaklarini kesishda saqlanish kerak, chunki bu tirnoq o'sishida muammolar keltirib chiqarishi mumkin.